Kan addarret ba ish leyi fi sahra auwal shai bahtaj leyya hubas alme kateer, tini shai akil, tal sai furash, rabi shia shuqul balga balkad da be ha tirab finshan albikan kan al rehe jat tirab katir bagaddi be uti wa khamis sai kan balga leyi oud alle barrakkas foga kan ille bikan attirab damas fiya kula barrakkas.